نبغي نكون فنانا كوميديا على أن نكون راقصا مشهورا، لأن الفنان الكوميدي هذا يضحكنا يدخل على قلبنا السرور يبعد عنا كثيرا من الهم والحزن، أما الراقص هذا تره مثل لكن المهرج أيضا يضحكنا أما الراقص هذا لا يفيدنا بشيء على الاطلاق، وهذه هي وجهة نزري انا.